Gny fermeture izy io araky ze agnarany zay natao hagnidian-draha. Ah ka ohatsy no amy lamba igny zany izy mipetaky, de asofoky gn'ilany raiky, apetaky amy gny raiky igny da sotomy, na io megna ambony na io megna ambany da mihidy. Sotomy andraiky koa izy megna ambany na megna ambony da mivoha. Zay gn'asany aloha zany natao hamoha sy hagnidy lamba. Gn'antony amohana anazy moa zany mba ah tsy avy de natao direct compact raiky gny raha igny mba no mafana gn'andro da mba sokafa igny da magnafana magnanaranara. No manara koa gn'andro ahidy koa igny. Zay gn'asany.